<noise> <hesitation> nemba mulamu nasaye nashimbikha okhumira vulamu ni vwa nasaye <noise> miaka ekhumi chichanga imberi echio, nendekombanga <noise> <hesitation> nenyala, kakhava enyala khunyola mapesa mbe nenyala <hesitation> khunyolakho kama iplot mtown mweliluka. <noise> eve nenyala khurungakho alafu handi <hesitation> ingo mbekhi nende ingombe yamavere. Eyeneyo inyala khundererangakho shindu kidogo nendia nende vethukhulu vandi valio vamenyanga inavo, vosi somanyire isaindi mwana anyala khwivulwa omwana, nakhurerera naye athire aundi, khuphibida mpaka omwana oyo niwuwo sa, ingawaje niwaulia mpaka walakhola sina walakhusia. Kho phindu ngephio nenyola, ndanyolakho khaploti mtown umo nomba avundu wosiwosi wenyala khuva nera khavenge ningondo naye ingo eno ingombe iliyo nivashera mavere nivakusia kandi nivangwera ichai. Mbara avwene ao vulamu vunyala khuva nivuli vulai khulondekhana mbu ulikho nende shionyalakhuva niwitirangakho noli ango, miaka chio khukhola ikasi chiva chikhorere sina chiva sichilio taa. Lano ove nolithanga khwashia wakasia. Alafu kakhavanga ikampuni yefu ino yemingonye nikakhavanga ithiriranga vulai ndikho nende avandu wenyala khulimakho aliwo winyala khulimakho inusu handi metekho kata ngotoshiekho inusu iule iweka embe niremamanga mikhonye chithia kama <hesitation> sahukari shioshi shioshi shiva mumiasi nomba west kenya, nenyolangakho esabuni yokhukhola shina yokhwikhonyera. Ephio nifwendekombanga nikakhavanga mbu miaka kia imberi thitha male nyole shindu eshio shinyala khuva nishikhonya khu muda kwa nasaye yalava nechamire embe khusialo khuno. <noise>